مع أنه الخيارين <hesitation> الاثنين يـ يأدو إلى الوفاة، بطريقة أو بأخرى، لكن إذا اضطريت أنني نختار فأكيد نختار أنني ما نـ <hesitation> ما نرقدش. <hesitation> لاخاطرش الـ <hesitation> الماكلة ما يقدرش يعيش بلا بيها الـ الجسم. <hesitation> إذا ما لقاش ماكلة رح يـ يبدا يـ <hesitation> ياكل في بعضه، فنخيّر أنني ما نرقدش.